A la kö íi <hesitation> a la köö ii lɇ la <hesitation> la la kää guóó, ñlí’ guóó’ go iä’ e ñóó ba lɇ e e la köö fyy re fⱥⱥ’ra jönɇ, b ajé guí’ xa je re kiöö, xa jé guí’ jö a exa jy <hesitation> jy a ka xa jy ‘mo kóó’ béé’ re fⱥⱥ’ra jö a exa mⱥⱥ nuu, bii re kióó re kuⱥ’ je fⱥⱥ’ ta’ e xin desierto je a e xa mⱥⱥ nuu jöto jmⱥⱥ bii guii la ku uɇɇ jötu la ku jmýy jö bii ba jmⱥⱥ e dxii dse koo xa töö je <hesitation> jé á kä’ ä’ guí’ kö’ e bii dsa ‘lo jmý jö, xaba töó je dxii bii jö i dxii, ü’ dxíí re fⱥⱥ’ra jö jé je ta lýn fá’n kie’no xa ka fý jy ‘mo kiee, e kie’ dxí <hesitation> dxíí e dse iéna jmý dxáá’ ba lɇ, ta jmí ba lɇ la köö juyy, la ku fyy kieera lⱥ ró, xa ba jïï e bii dxii, xaba jïï jmý kö’, xa ba jïï e guíí la kú e <hesitation> e ja ýý la kú syy’ diciembre e ja ýý e guíí jö ja ýý jïï iää jö la kú syy’ e marzo ja ýý jïï iää jö dse í kö’ jïï, jï jmý. Kiela’ ba ja ýý kö’ ká’ jïï guíí, la’ ba lɇ fyy kieera e la ku jïï guíí jö ‘ná’ e bii re kíí’ra ‘myy’ dxáá jïï jö jö bii kuɇɇjná jy dsóó jalii i jy dsóó kieé’ júú jy, bii ‘ná, <hesitation> ná’, ná’ xa ‘my jñó klieera kí ‘ná’ re kï’na ‘myy’ ki la kú e uɇɇ jö bii ga ba jmⱥⱥ guíí, la’ ba lɇ jïï guíí, Jó ja yy jïï iää jö jïï e fⱥⱥ’ tá’ nɇɇ e <hesitation> e e e la ku dse í syy’ marzo, marzo ‘néé’ dse li láá jïï iää jötu bii dsel kiöö jy jmyy féé’ jy jmyy guo, jötu la ma ä’ xa jmyy ba jmⱥⱥ jö la ku e dxii biijö a la má ä’ re lí fó’ re uɇɇra jö ki bii dse iéna jmý dxáá bii dse káánna iää jö ‘ná’ re iá’na jy ‘myy ba ta jia’ ji dsoora, ta jia’ ‘náána dsoora jö e náá’ jmⱥⱥ jö la ku e dsoora kää je wÿÿ kö’ jö bii xa jy tóó ‘laa jö re kióó la kä fi je dsoo e re ngýn caarro e dsoora jö, bii dse tá’ná ‘laa bii la’ ba jmⱥⱥ e jïï iää, kie’ xaba dsóó kö’ jïï iää ja yy dsóó jalii jy ta é kiená’ dsóó, jy dengue jy la’ ba lɇ jïï iää jötu ja yy jï jmý kö jö, e náá’ lɇ jï jmý. Ee bi dsa ´lo jmý bii kuɇ ñí’, bi dse ‘lo jy ´mo xiro bii jmⱥⱥ dxí, jö kie’ ‘mý’n ga lɇ jö e re áána jmyy, e <hesitation> e e nɇɇ lýna ‘néé’ e jö.